Ën spec sporch va be, a ie i prodotti apposta, a sun prodotti prodotti a spray e sempre secund mi sempre cun ën toch de giurnal e pöi süelu cun ün stras süit